<hesitation> Ebiro by'okweezi bisatu by'okwamukaaga, kiba kiro kyabajuri, ebiro byokweezi mwenda by'okwiikumi, kiba kiro ky'okweerema, ebiro byokwezi abiri nabitaano <hesitation> byokweezi kwiikumi naibiri, kiba kiro kyamazaalibwa ga Yezu Kristo, kibanza okwokubanza, guba mwaaka mushyaaka.